﻿Omuntu orikuba ayine obuzibu nokuceera oba okwiimuka omukasheeshe, amagezi agu ndi kubaasa kumuha noku noku, nkukozesa ebintu ebimwe nka kyemanyiiza, ekintu kwori kukyemanyiiza <hesitation> kimara kiba kimwe ahari iwe, <hesitation> kiba kimwe ahari iwe nti erizooba niimuka shaaha erizooba nimuka shaha ikumi nemwe, nyekyakare nkiimuka ikumi nibiri bwagarukaho nkiimuka shaaha ikumi, kuguma noyimuka kare basyo nohika obwiire oshanga wakwatirayo oba watandika kuguma noyimuka kare kwonka tokubaasa kugira nti eriizooba kanyimuke shaaha ikumi nemwe ngu wiiki erikwiija ninza kuguma ninyimuka kare, ekintu nooba oyine kuguma nokikora orikukigarukamu orikukigarukamu kandi orikukigarukamu.